ପେରୂ ସାଂସ୍କୁର୍ତି ବିଶାଯେରେ କିଚୀ କୋହୀ ପାରେବେ କୀ?। ପେରୂ ରୋ ସାଂସ୍କୁର୍ତି <hesitation> ଇନ୍ନା ଅଇଠୀ ହିଯା, ସ୍ପେନୀଶ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂଗ ଅଧୁନୀ କୋ ସାଂସ୍କୁର୍ତି ରୋ ଅନ୍ସର ରୋ ମିଶ୍ଚନା ଅତେ। ମାଚ୍ଚୁ ପିଚ୍ଚୁ ଵେପ୍ଥିର ଏଠୀ ହାରିଯା, ଅନ୍ଯା ଦମା ପ୍ରତିକା ଏଠୀ <hesitation> କେ ଭୀଶେ ଏବଂଗ ବିଶକୋ ସୋଲ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧା।